Sen na ka, fo tsoiny mumua ge moun mumua ma kat ya tan fo fan, tan developmen <hesitation> sevises, a sen na ka ge fo vainy mas nom ror fo sevises tan fo moun mumua ge tsoiny mumua ri mas tagaa ror tan fo numaa kan ai fiisen fo trenspot ai fo vainy ri nating go ikam ror tan fo saf a fo fan na nating komainy naa ro tsunia em.